Kan khayyaroni fi bagdar baʼerifal shuqulal al fi agilan nas akher walla bagdar kan nam mardan ayyi marad kula, baʼalija minna bakhtar iyanduni kuwa hil bagdar baʼalij ayyi marat kula finshan da fiya musaʼada aktar min aʼerfal shuqulal mashi fi agilan nas da ka ma fid ni bi shai amma da kan annas bistafidu minni aktar.